کچالو په مختلفو شکلونو سره پخیګي د مثال په توګه د کچالیو چپس څې معمولاً په غوړیو یا په فرایر کې ترسره کیګي او همدارنګه د کچالو جوش کول څې په اوبو کې جوش کیګي او یا هم د کچالیو قورمه څې په رومي بانجانو، پیازو او غوړیو کې ورته لعاب تیاریګي او په هغه کې کچالو پخیګي.